<laughs> o-ozani nyya ma ebe kase ya woza kimu kwa awoza kofu ikpiye kasuse ni ase ni mmo ya nuna ki ikweyi nyakwu lo okuma ya geyagye dawa ase ni bo ohobunu nyya foza vebenu, ase ni ya ko okwokwoshi oya kela meme lo ela nu wela zoze pya akala nyya fu vebe nu ase ni nmo owase ni ya yimu kinyi lo, owase ni foza ebenu ni ase no omo oya yimu kase kowa kusa kpa nu no oya zase wane hin, ya wayada nu aze woye kponu ifu ki-ko kimu yoya hin iri kawa ni wase ni afoza vebe ha ni, oya fo ogyogye ebe ha, oya fo o-o geyagye ko ga da ase ni yo ohobu ni kwase woyi leke kwo owanykwase agyelo domin iri kawa ni wase ni ogyolo muwa oyene oza ni aba ya ni ya woza ni adawi imu kuma afoza nwashika oza lewa lewa afu vi ikpiye ha ase lema.